Ny karazagna planety fantako a dia itony aby: a <hesitation> Mercure a, dia Venus a, dia Nepturne a, dia Jupiter a, dia Saturne a, dia Terre a, dia Uranisy. Dia raha karazagna antokona kintagna ndraiky fantako a dia itony aby: kintagna fitarikandro a, dia kintagna telonohorefy.